Izy ka agnaniky tagnety le agnambo faragny le agnambo igny˂hesitation˃mila vognono malôha amin-dresaka fitaovigna, fitaovagna fientigna mandeha tongotra ô! Avike kao mila magnana tongoza entigny hiakatra, aveke kao tsy mila mitôndra raha mavesatra be lôtra fô mafy ny fiakaragna fô magnano maivamaivagna, fô magnano tenue adéquate